<hesitation> dózi pa colory ni nupá laáni diza, <hesitation> ni na za nquítz, n'gá, ngáz, gút'z, <hesitation> eh naranj rniën per beliga rcá ni dizhtilly ni, <hesitation> eh pero ra nidiz be be luguary ni rcáën lan, za rosad, za àh zul n'gá na, zoóh xilaruní ra colory, nitíza colory rumbé.